<हल्ला गरेको> मए इटालियन खानु खान चाहत हओं । काहेकि मए इटालियन खानु खाओ हओं और मोके गजब अछ्छो लागो रहए । इटालियन खानु गजब स्वादिष्ट होत हए और इटालियन पिज्जा भि गजब टेस्टि होत हए । तभि मए इटालियन खानु खान चाहत हओं ।